کبان د مختلفو میتودونو له لارې په شمول د بدن زبه، د رنګ بدلون، غږونه او آوازونه. ځینې ډولونه یې بیا د ملن چمتووالي سیګنال له پاره ځانګړي حرکتونه یا نمایشونه کاریي. د دې سره سره د لامبو مختلفو حرکاتو په واسطه.